Ny sushi. Sushi sakafo japoney ary tena tiako tena tiako fa somary lafolafo izy io an no sady tsy maintsy hoe any ivelany izany no mividy azy an, eny amin'ny <hesitation> trano fisakafoanana na eny amin'ny mpanamboatra.